Cherombuen so sakanay yebuen martiy ke <hesitation> ronra penchin kin albañil kerekecher <hesitation> <hesitation> kon klab kir kreba kon lang kon martiy ke, enrabagan kon neena neena xchenra rerabarka, ergrigaba martiy tal che che di klabz na toldi, cherbagran keraban xan gak martiy karaba ensirakwarjiu martiy.